Parpara poata, u katun e tsinera, teka megaku a tsi palou, te ka mega ko a tsi palou stia palou egno tun, akue ka hange nigi. A kue tapa hange gu, ba kute te tatin ranga puts se gulu,"i- i- i tamulu ime te mar tra me gaga ime te mar tra me malua nonu hakats?" Tra ha i tar psa- i tar psa, ko tsinengi, a tol a marken te rangine eri rke ke kamia moni le ka hange mu tsi kemne, kamne ka mialu ta moni ta, ta palou egno, moni egno, nonia palou te hose gaku a palou a moni tan, ale ka haniga mu. Tsi te mne ka me mualin, alu mne ka haniga mu, tapa haniga mu. I tar psa a tol- tol a marken makum te rangine guku rke. Marken nikaka te rangin enguku rke e hihana tweina. Ka kana tra tol a pla ke kasiwu te mar tsu siwoni taren. Ka ki mialuin a moni egno tun. E kamna niniga i tanen na niomi has tanen, na kamne ka mialu a moni egno tun, tsi a palou egno Kasimna niniga tanen na noimi has tanen. Bora aga ke tra tra bua tra toa pla. Kue tsinenaga aga ke tra wa tra pla te, <hesitation> a kue ngile naga aga e tra tra gua tra pla te mne ka mengaga ta palou tsi ta moni egno balte kanmi hanahan. I tar, a kue tsine nigi temne kamemalu a moni egno, age kagi han rek, age ka menge ga han, age ka menge ga latu, age kamenge ga tskitski, age ka menga tis. A lu mne mte mu. A le tsinenum alu mne ka menum ta moni egno tsi ta palou egno. Kba lu e yantuein hamu nemu a mats kannan e lan mama ni me. Mats mats pota te sbe mualu mats palou nalu hol sibum ta- taka te lanma tru hiaka tsa taka te luerma te haholi nenu tana katun. Bako trenga ni niga tan enats toats pla tanen. ale <hesitation> alu mne mte mu traha ge niga menga ge kaga tre ga han ga na pota te kame mualu a moni hamansa. Pota te ka memualu a moni egno. A kue mlo rangi mami sinegulen tsa ko rangi hamanasi lloli negen. Pota te ka memalu a moni egno, e rhena baku kamtsi e pan sne. Ale kukte skeske tnenma ka ni me te mar lawna moni tamulu ni me te mar tkopsi puts wo mamana noni a moni, tsi a palou. Tra parpara poata te ka memualu a moni, ale trolan kate mua ka te trohlan hatubtu patu lolna no niats moni te kte mlalu rke. Balu te ngil susul mu la <hesitation> nasne, na pota te susei susul na moni egno, ba ka menma moni egno, aga ke mar tra tun miyen rke. Pota te susul na moni nonte susei susul happo sina baku kamtsi, baku kamtsi Baku e kamits hamasa. Ba lue mas kukten toa tnamu ime te mar lala wona moni na ime ta mar tkopsi puts won mamana yen, naha te ngil enmulu na ha te ngil lol en mulu balte na ngil patu lol mu, bu ngil susul ten la tun nasne. Para katun temne kamna palou egno, moni egno, e niga mna e hol ku erats kate solon ngil eri kamas kamas kawi lma, ba noni te nan tskne, te nan tskne tra masul ni tis, tsi han tsi latu, noni. A kue trenga katun, a kue tre nagats pla tru len temne kabla meri tats moni e nge mna ge <hesitation> e rhena ko rangine gulen ge kagi han ba gate mne kabla menga tu baku kamits, age wari sil ku nasenga ats kwin kokou pulung kamne sei. Pulung kamne sei, pulung i han kamne sei Ke kiling kakapin i luma ni latu has, ba masul te kana. Bte moana ta toa ta mar ka ka kto ka homi yolu i han te pulung wona lume. U len te kamera moni e nig mna mar ka tan te lueru. Mamana mar ka te lueru a mtokar, na ha na ha na ha, kba hena te ranga gula ku, ale hol tnenma mamana <hesitation> man ka, le hatakei susul lol tnenma man- man tana man ka lol ba baku kamtsi te ka sne ale mas- ale mas trola ni ka tanamu tina, balte na ka simu i hapla tina, ba lo tena tra kapi sinenma moto kar tina <hesitation> noni. Noni a manka rke ba baku kamtsi hamansa te susei susul ne. Tsa ko tsi nengi a tol a pla rke e kaku na tra, e nge hobto ri ne yomi hobto siri. Kamna ni niga, na ni yomi.